ghado wa goga ni ko iron ni arani ghado nyobba kare go'o didi boh ghado nyobbita kare kare jeh nyobbi nyobbi sai gha nyobbita kare mai